Ny fomba fampiasagna aspirateur mbô hampahazo, ôhatra izy ndrekindraiky bôko tsy de alahatra tsara izy, mbôla misy fako tavitavela. De asesy tsara izy, alahitra tsara izy, de amin’ny alalan’igny zaigny fôgna, izy aminje de lasa mady karahanigny koà igny koa i tagny fafàgny defa tsisy <noise> potipotinyfako ambelagny ake fô mampady araka zay itiavantegna azy fô mila asesy tsara manano azy.